Hadhaath jirah hadhatun hadha maan yenan hadhatun hadha ill khanin righethun ishinen dhaki ishii wolirii ghalia tha dhithi Jira thaa paka amtan chilathia ghurathi tokkit beee dhuran Colgate yedheni chacharrekhoa amtan hadhaa than beee hadha tun maan yenan ishin burashirrr kayetha maaan yedhen amtan Unni Ill Khan khakhalah Khan than refuu dhubedh suun unisurr khayet laan dhub ill Khan moghuu lamanin bafthe righethee wonn ishii midhasenifnen ishii afan kharkharthiii hadha sunn afan inamaa safishithii